Izy ka misy vahigny dimy tônga an-tragnonà ke regniko zere fa hihinagna hariva aminah kô, ke la magnagna trente minute zah ikarakarako sakafon-jare raha ataoko zah managno <hesitation> misao, milônga paty zah andrahoko agnaty ragno mandevy tsihifiky zah avy eo managno <hesitation> legiomo sôteo ahariko amin'ny paty io pareo, hoanignay miaraka akao.